أعتقد إني أمشي حوالي سبعة ألف إلى عشرة ألف خطوة يوميًا، هذا يعني إني أسبوعيًا يمكن أن أكون مشيت بين تسعة وأربعين ألف إلى سبعين ألف خطوة يعني دايمًا أحرص إني أتحرك سواء أن كنت مشي ،أو نشاطات أخرى ؛لأنها تساعدني على الحفاظ على لياقتي.